अगर हम अपना बच्चा ते बाइक सिखोला ता सबसे पहली ता यु सिखोला की कन के तुम बैलेंस बनोला बाइक मा अर फिर वेटे सिखोला की कन करि ते क्लच दबेते गैर डाल ला और अक्सेलटर देते धीरे-धीरे क्लच छोड़ी कन ब्रेक अप्लाई कराला।